لو يمديني إني أرجع بالزمن اكيد راح ارجع في الزمن زمن النبي والصحابة. يكفيني بس إني كذا أكون عايش مع النبي وأكون من ضمن الصحابة اللي هم صاحبوا النبي وتعلموا منه وكان يمديهم إنهم يجاهدون في سبيل الله. فأكيد أكيد أكيد راح أرجع للزمن الخاص بالأنبياء